Art, zavakanto filaza aminay any, ny tombontsoa- tombontsoa azo amin'ny <hesitation> zavakanto, matetiky ma le olo manao zavakanto, olo intelligent no manao azy, ka <hesitation> mety hoe mampivoatra ny fahaizany ananany koa ny raha avoakany.